lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar nú tuttugu mannslát þar sem lyfseðilsskyld lyf koma við sögu viðurlög vegna sölu slíkra lyfja eru mun vægari en við sölu fíkniefna fjárhagslegu afli er beitt í því skyni að eignast land og ná yfirráðum yfir veiðirétti í Hafralónsá í Þistilfirði að sögn landeigenda sem lengi hafa barist gegn sölu jarða við ána rúmlega hundrað flóttamenn og tuttugu og tveir lögreglumenn slösuðust þegar átta hundruð flóttamenn reyndu að brjóta sér leið inn í spænska bæinn

í Afríku í morgun sex hundruð þeirra tókst að komast yfir girðinguna sjúkrasjóður v r er að tæmast því sífellt fleiri félagsmenn hverfa af vinnumarkaði vegna kulnunar formaður v r segir að ástandið sé síst að batna Sæmundur Pálsson hefur fengið nafni sínu breytt í sæmi rokk

Pálsson hefur fengið nafni sínu breytt

gott kvöld tuttugu mannslát þar sem lyfseðilsskyld lyf koma við sögu eru nú til rannsóknar hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu yfirlögregluþjónn segir að fíkniefnasalar hafi snúið sér í auknum mæli að sölu á lyfseðilsskyldum lyfjum meðal annars vegna þess að viðurlög við sölu á þeim

mun vægari en við sölu fíkniefna ávanabindandi lyf hafa verið talsvert til umfjöllunar undanfarið vegna ofneyslu ungmenna á þeim neysla slíkra lyfja hefur aukist mikið undanfarin misseri af þessu ári eru þetta tæplega tæplega tuttugu mál sem eru til rannsóknar bara hjá okkur hérna á höfuðborgarsvæðinu sem eru sem eru

mannslát í sumum tilvikum eru þetta sjálfsvíg í öðrum tilvikum ekki ekki rannsökuð þannig þannig það er í rauninni alvarlegasta birtingarmyndin það eru það eru andlátsmálin í slíkum málum sjái lögregla oft margvíslega flóru af lyfjum og í sumum tilfellum blöndu af lyfjum og fíkniefnum karl Steinar segir landslagið breytt þeir sem að hafa verið að selja fíkniefni hafa einnig verið að færa sig yfir í að selja lyf sem þeir útvega með ýmsum hætti og eingöngu kannski vegna þess að markaðurinn hefur einhvern veginn opnast fyrir það bæði það að aðgengi þeirra að lyfjum hefur aukist og kaupa þessi lyf og það virðist vera mikil gróðavon í þessu vegna þess að annars væru menn ekki

og meira inn á netið viðurlög við sölu á lyfseðilsskyldum lyfjum eru mun vægari en viðurlög við sölu fíkniefna í flestum tilvikum er það þannig að það er þá brot á lyfjalögum sem eru mun vægari refsingar við heldur en heldur en

það er auðvitað ein ástæðan fyrir því að þeir sem eru í svona ólöglegri starfsemi

oft á tíðum að þeir horfa til þessa vegna þess að refsiþátturinn er miklu vægari þá sé ljóst að einhverjir sem fái lyfjum ávísað frá læknum selji þau áfram á svörtum markaði að okkar mati er mjög brýnt að það sé farið yfir það hvað sé eðlilegt að ávísa fólki af lyfjum sem eru síðan virðist vera svona mikil söluvara í einhverjum tilvikum

þau frá sér þannig að þetta er svona birtingarmynd sem er tiltölulega ný

tilfinningin hjá okkur hefur verið sú að þetta sé frekar vaxandi um átta hundruð flóttamenn frá löndum sunnan Sahara freistuðu þess í morgun að komast yfir girðingu inn í

Spánar við norðurströnd Afríku rúmlega sex hundruð tókst ætlunarverk sitt fjöldi fólks slasaðist þar á meðal á þriðja tug lögreglumanna þetta er mesti fjöldi sem kemst inn á yfirráðasvæði Spánar með þessum hætti síðan í febrúar í fyrra þá komust um átta hundruð og fimmtíu yfir girðinguna sem skilur að

á eftirlitsmyndavélum sést þegar fólkið aðallega ungir karlmenn klifrar yfir sex metra háa

gaddavírsgirðingu rétt eftir dögun flóttamennirnir skáru einnig göt á girðinguna og köstuðu saur þvagi grjóti og brenndu kalki að lögreglumönnum sem reyndu að hindra að þeir kæmust í gegnum girðinguna mikil gleði ríkti á meðal þeirra sem komust inn í

tungumál og þýðir frelsi frelsi hundrað þrjátíu og tvö flóttamenn slösuðust við að komast inn á svæðið tuttugu og tveir lögreglumenn slösuðust í átökunum þegar þeir reyndu að hindra þá í að komast inn lögreglan segir að þetta sé ein tilraun flóttamanna til þess að komast til Spánar spánn er orðinn helsti áfangastaður flóttamanna og

sem reynir að komast sjóleiðina frá Afríku til Evrópu samkvæmt opinberum tölum hafa tuttugu og tvö þúsund og sjö hundruð manns komist til Spánar það sem af er ári það eru þrisvar sinnum fleiri en á sama tíma í fyrra flóttamennirnir eru ýmist sendir til baka eða þeim hleypt inn í landið um tólf hundruð manns dvelja nú í flóttamannabúðunum í það eru tvisvar sinnum fleiri en búðunum er ætlað að sinna landeigendur við Hafralónsá í Þistilfirði kvarta sáran undan ágangi fjárfesta sem vilji eignast land við ána sem sé alls ekki til sölu menn beiti þar fjárhagslegu afli og allt að því hótunum mikil hætta geti fylgt því fyrir samfélagið að tapa eignarhaldi og yfirráðum yfir landinu á undanförnum árum hafa einstaklingar eða fyrirtæki utan sveitarinnar við Hafralónsá eignast fjórar jarðir

eða jarðahluta við ána og eignast þannig laxveiðirétt í Hafralónsá landeigendur við ána hafa sumir lengi barist gegn því að selja land og segja hart að sér sótt það á við um bændurna í Tunguseli sem eiga en þar um fellur tæpur fjórðungur af Hafralónsá í rúm tvö ár hefur verið reynt að fá þau til að selja jörðina það er svo sem búið að að vera í raun og veru að sækja

til þrisvar sinnum og jafnvel oftar og fylgjast með

sé eitthvað breytt staða hjá okkur hvort við viljum selja og svo framvegis sem er bara auðvitað óþægilegt af því að þetta er ekki til sölu og verður ekki til sölu og ef ég ætlaði að selja land þá myndi ég auglýsa það til sölu svipaða sögu segir fólk ættað frá Hvammi sem átti hluta af þeirri jörð þar hafi verið þrýst á

það mánuðum saman með hringingum og bréfaskriftum og allt að því hótunum sem endaði með að þau seldu og fleiri hafa af þessu áhyggjur þetta er náttúrulega

þetta skuli vera svona og maður veltir því fyrir sér til hvers þetta muni leiða í framtíðinni þessir menn þeir hafa nóga peninga og þeir virðast ætla sér að ná hérna og beita til þess bara fjárhagslegu fjárhagslegu afli sem dæmi um samskipti við þessa nýju landeigendur segir Ævar að borist hafi bréf frá umboðsmanni nágranna þeirra sem segist ætla að leggja tíu kílómetra langa girðingu á landamerkjum

tvö og þessi umboðsmaður sé sá sami og hafi þrýst á þá að selja

girðingar við höfnum því náttúrulega alfarið og og tilgangur girðingarinnar er algerlega ósýnilegur og hann segir óskiljanlegt að menn þurfi að kaupa upp heilu jarðirnar til þess eins að rækta upp

það sé vel hægt að gera í samstarfi við landeigendur hvað höfum við svo sem gert rangt höfum við ekki verið að vernda okkar lax ég lít svo á að við höfum gengið vel um okkar

þörf á breytingum hvað það varðar áratuga uppbyggingarstarf bíður íbúa í mati og Rafina í Grikklandi eftir

skógarelda meira en áttatíu manns týndu lífi í á meðan íbúar reyna að lappa upp á stórskemmd húsin leita björgunarsveitir enn að fórnarlömbum í brunnum húsum eldurinn braust út á mánudag og breiddist út um svæðið við

mati með leifturhraða svo hratt að margir náðu ekki að bregðast við hundruð manna flúðu niður á strönd og margir reyndu að bjarga sér með því að kasta sér til sunds eldurinn og kæfandi reykurinn urðu áttatíu og eitt að bana og um hundrað og níutíu manns slösuðust í

en í augnablikinu er búið að merkja meira en tvö hundruð hús á svæðinu sem ónýt eða

til þess að grennslast fyrir um horfna ástvini sína þar voru þeir beðnir um svo hægt væri að bera þau saman við illa farin lík úr eldunum talið er að einn og sami brennuvargurinn hafi kveikt fimm skógarelda í Kaliforníu í gær þrjátíu og tveggja ára gamall maður hefur verið handtekinn grunaður um að hafa kveikt eldana eldarnir hafa breiðst hratt út og sá stærsti þeirra nær nú yfir nítján ferkílómetra hefur verið skipað að yfirgefa heimili sín fjölmörg hús hafa nú þegar orðið eldinum að bráð skógar á svæðinu hafa á svipstundu breyst í logandi flæmi tvö hundruð fjörutíu og sex beinbrot urðu í vinnuslysum á leikskólum hér á landi síðasta áratug vinnuslysum hjá starfsfólki leik og grunnskóla hefur fjölgað um nær helming frá tvö þúsund og átta

og Kennarasamband Íslands ætla að rannsaka málið ítarlega í haust ellefu beinbrot voru skráð hjá starfsfólki grunnskóla árið tvö þúsund og átta og þrjátíu og átta vinnuslys í fyrra voru slysin sextíu og sex og beinbrotin þrettán þess ber að geta að tilkynningar vegna vinnuslysa berast oft seint enn er því viðbúið að tilkynningar eigi eftir að berast vegna slysa árið tvö þúsund og sextán og vinnuslysum starfsfólks á leikskólum hefur einnig fjölgað um rúman helming síðan árið tvö þúsund og átta þá voru slysin sjötíu og eitt þar af átján beinbrot þegar hafa verið skráð hundrað fjörutíu og átta slys frá því í fyrra þar af þrjátíu beinbrot á þessu tíu ára tímabili voru skráð tvö hundruð fjörutíu og sex beinbrot hjá starfsfólki á leikskólum

og Kennarasamband Íslands ætla í haust að hefja rannsókn á því hvað valdi þessari fjölgun vinnuslysa á leik og grunnskólum það segja stóru tölurnar

eru fyrst og fremst

fall á jafnsléttu við höfum ekki rannsakað þetta ofan í kjölinn

við höfum rökstuddan grun um að þarna sé hálka mikið á ferðinni menn eru sennilega ekki nógu duglegir að moka að salta og fleira slíkt en við munum rannsaka þetta ítarlega í haust í samstarfi við k í Elliði Vignisson fyrrverandi bæjarstjóri í Vestmannaeyjum hefur verið ráðinn bæjarstjóri í sveitarfélaginu Ölfusi Elliði var bæjarstjóri í Vestmannaeyjum í tólf ár hann lét af störfum eftir kosningarnar í vor þar sem missti meirihluta í bæjarstjórn og hann náði ekki kjöri Elliði var valinn úr hópi átján umsækjenda hann tekur við

þann níunda ágúst næstkomandi sjúkrasjóður v r er kominn að þolmörkum vegna aukinnar kulnunar í starfi meðal félagsmanna formaður v r segir að kulnun sé alvarlegra vandamál en fólk geri sér almennt grein fyrir þegar fólk brennur út vegna álags nýtir það fyrst veikindadaga á vinnustað sé það í vinnu og fær svo greiðslur úr

sjúkrasjóði stéttarfélags ef fólk nær ekki bata eftir ákveðinn tíma fer það á örorku þetta er orðið mun alvarlegra

almennt áttar sig á við höfum verið að sjá sjúkrasjóðinn okkar nálgast þolmörk eins og þeir voru árið tvö þúsund og níu þegar atvinnuleysi var mjög mikið og margir misstu vinnu og heimili sín jafnvel þetta er mjög ógnvænleg þróun að sjá v r hratt af stað auglýsingaherferð í sumar til að vekja athygli á kulnun í starfi í myndbandi v r segir frá pari sem svarar öllum

tölvupóstum fyrir háttinn og lætur starfið ganga fyrir

við vitum að fólk er undir gríðarlegu álagi í vinnu við vitum öll hvernig tæknin hefur leikið okkur eða þannig við erum að svara tölvupóstum langt fram eftir kvöldi

fara með börnin okkar

strax eftir

það er mikil pressa frá samfélagsmiðlum þar lifa allir hinu fullkomna lífi ef hægt er að segja sem svo og þetta eru samhangandi margir þættir sem skapa langvarandi álag kulnun í starfi og af öðrum orsökum hefur lítið verið rannsökuð hér á landi í haust hefst rannsókn á því hvaða hópar eru

verður gerð í samvinnu stéttarfélaga virk starfsendurhæfingar og ríkisins nú stendur yfir lokahátíð skapandi sumarstarfa í Kópavogi en þar var sumarið notað til sköpunar í sinni víðtækustu mynd haukur fréttamaður er á hátíðinni

tækifæri til að vinna að listsköpun sinni

við vini mína sem eru flest ungt listafólk og

finnst þær ekki fá þá athygli sem þær eiga skilið

hitabylgja ríður yfir Norður Evrópu þessi dægrin og nær langt norður fyrir Ísland þrátt fyrir

gæti lítið hér á landi Bretar upplifðu í dag heitasta dag ársins þar fór hitinn yfir þrjátíu og sex gráður í suðurhluta landsins slökkviliðsmenn þurftu víða að slökkva elda á engjum bænda í dag í Þýskalandi fór hitinn sömuleiðis upp í þrjátíu og sex gráður lögreglan í

greip til þess ráðs að nota brunaslöngur til að vökva tré og plöntur bæjarins

náði alla leið til Norður Noregs þar syndir fólk í sjónum og flatmagar á ströndinni í sumarhita sem elstu menn muna ekki eftir Sæmundur Pálsson hefur fengið nafni sínu í það nafn sem fleiri þekkja sæmi rokk hann segir að nafnið hafi fest snemma við hann og að sumir hafi aldrei þekkt hann undir öðru nafni áður Sæmundur Pálsson leikari dansari fyrrverandi byggingameistari og lögreglumaður fékk leyfi hjá mannanafnanefnd til að breyta nafni sínu formlega í sæmi rokk hann fékk viðurnefnið á yngri árum þegar hann vakti eftirtekt sem rokk dansari nafnið festist við hann og sumir þekkja hann ekki undir öðru nafni

sem að félagar mínar og vinir voru að benda mér á þetta að ég ætti bara að taka þetta nafn það hringdi ekki bjöllum ef menn

maður hringir hérna Sæmundur Pálsson já Sæmundur Pálsson byggingameistari

eru nokkrir sæmi rokk já sæmi rokk

segja það strax sæmi sem er orðinn áttatíu og tveggja ára segir að það sé notalegt að hafa fengið breytinguna í

sparaði ekki sporin ég tvista til að gleyma og hann hefur svo sannarlega engu gleymt þá

Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur spáir

vindur snúist í suðaustan fimm til þrettán metra á sekúndu í kvöld og dragi úr úrkomu fyrir austan austlæg átt verður vestanlands og dálítil væta lægir á morgun skýjað með köflum og lítils háttar væta

partinn hiti tíu til tuttugu og tvö stig hlýjast á Austurlandi svona til tilbreytingar hrafn fer betur yfir

lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar nú tuttugu mannslát þar sem lyfseðilsskyld lyf koma

við sögu viðurlög vegna sölu slíkra lyfja eru mun vægari en við sölu fíkniefna fjárhagslegu afli er beitt í því skyni að eignast land og ná yfirráðum yfir veiðirétti í Hafralónsá í Þistilfirði að sögn landeigenda sem lengi hafa barist gegn sölu jarða við ána rúmlega hundrað flóttamenn og tuttugu og tveir lögreglumenn slösuðust þegar átta hundruð flóttamenn reyndu að brjóta sér leið inn í spænska bæinn í Afríku í morgun sex hundruð þeirra tókst að komast yfir girðinguna sjúkrasjóður v r er að tæmast því sífellt fleiri félagsmenn hverfa af vinnumarkaði vegna kulnunar formaður v r segir að ástandið sé síst að batna Valgeir Örn Ragnarsson verður hér í minn stað klukkan tíu og Haukur segir þá fréttir í útvarpinu og auðvitað vita allir að vefurinn punktur is er uppfærður allan sólarhringinn þessu